Ok iwinu nimelu menaka ghalue <hesitation> egho bho khan menaka gha yijobu menagha lelebho yugbo ogbi zeke mel nado dimoto cycle naya wina mena bhe dogha we iwina naya muebho yo mue bhore okada after dat one mel na mie sun gbo irio maya lui wina ekeke agha bhe irio maya lui wina gbo khere agha bhe yekpe abhe lui wine di ayekpe abhe sena rio khuo abhe riokhuo eno ayu due de̱ edegha ghe abhe doghari winna nor rieki gha rieki nor riugbo gha riu gbo irio amon yadue de kagbonba de ana domie ghe adosukpede nelena irio maghi bhe lue ti today ehen oni mobo <hesitation> abhe dolue mhen mon dolue mhan mhen agha zekpe enomo do ware <hesitation> abhe doware obhe doriokhuo obhe dor mayimhi nor ghor hen amio mhan no mhan se lele eno deni oria enodeni okhue Yake agbonba ghade agbon la ghade aghaze upe amueye agha zekpe amui hien hien aghazekpe omon bhe mue ye obhe mui hien hien erio aya duedeooo kagbo ba ghade <hesitation> maghai bhe tor mana gha riawo omon bhe muyimhin nor ghor hen obhe riokhuo obhe bie ole bhi bhiele bhe do ware obhe dor be bhiele bhe do ware obhe dor be bhiele obhe dor he bhile yischool ebhe dor rio khuo ebhe dor bie erio amo ya due de ka gbon bar gha de aguagha due de ka gbon ba gha de okue see kpedele lena erie emhe naghona erio odis beghinhe sunu kpede nelenania aye sede rimhi yoto aye riemhi yo khun <hesitation> wel gha ro wania wel gha babe gbe wel gha rodugbo wel gha babe wel gha rodugbo wel gha babe gbe then omhan aghi domu nia Enaka-dumome mu mena dododo my brother otime obhiyime na dor muni mel magha gha manage eighe mena bhe gha do de kegheni ya ghade mel mhan ye sabor del omhan bhe kpegbe wannia kolu nor mel ena bhe duo ghe mu agualor gualor amhan mion amie gima mha gualor lar aluse ma blockele bho dehia amie gima mha gualor lar obha sabo mion and machine ayesabor da igho nu gjiya dimachine elobhe khere ogba gho na ya dokotor nede igho na ghi ya di machine bhe ya manage maze temhe alebaya khule lebhona khua hel <hesitation> ebeze embagia khulo iyan eso e̱ ekhe benue na ilan eso abho dion nor mana nabhor wel